لا ليست كل سلالات الكلاب الودية على قدم المساواة هناك أنواع من الكلاب الشرسة وهناك كلاب ودية و هناك كلاب مؤذية أيضا فعلى من يشتري كلبا يجب ان يعرف سلالة هذا الكلب فيجب الانتياه جيدا ما هي و ماذا يمكن ان تسبب له من اضرار الى غير ذلك فيجب الانتباه جيدا,